Raha anisan̈y raha nandalo ta Arabia Saodity irô Arabia Saodity àby iô tan̈àna nipoiran’Islamo. Avô tao izen̈y ten̈a nipitrahan-drô nisy irô tanàn̈a masimasin̈y àby iô ry Lameky karà in̈y. Avô toerana fanan̈ôvan-drô pelerinazy zen̈y izo irô Miozolmany hisaka tôn̈o.